Itsɚm kyem isahm itɛrɛk iyɛ awo, ko ni ku ro. Ke itsↄm fi shashan itɛrɛk iyɛ kyɛ banet tɛ ba dangote nɛ ba fi itsↄm kyɛ ba bɛ kudaam ba. Ama itsↄm, iren itsↄm se zɛɛt, iren itɛreɛk iyɛ yet, ke iyɛ ngↄn se naton imen kɛɛtizen, iyɛrɛk aze, iyɛrɛk aza, ni di kubↄk adakunom tsin da sɛ mo ni ikyɛng fi tsin nye. Tↄ, anↄng ẻ ni iyɛ ngↄn tɛrɛk makiyi. Ikyɛng fi bɛ ni tɛrɛk iyɛ yet, iyɛreɛk nnon ngↄn, nnon ngↄn da foos kucɛɛt, annyinari ngↄn da foos kucɛɛt, annyinari ngↄn ẻ bɛ ni tɛrɛk iyɛ makiyi. Ke-ke-ke sok kubↄk ngↄn itsin di ra iyin kyɛng, ke kutomong ikↄ ayi, ni di na dakunom di te tek, na dakunom na-na nada nↄk iza. Ni iza di kpa naton ikↄ me, ni iko me bi tes nayak natek. Tↄ ayɛt anↄng ni iyɛ ngↄn tsrsk makiyi. Ke-ayɛt karↄ fi yin di sosok yin, ke bɛ yin imoon ice, anↄng e bɛ ni tɛrsk iyɛ. itsↄm, itsↄm yet ikyɛngkak, ama itsↄm, ba bɛ ni tɛrɛk iyɛ awo nek. Itsↄm-ide da shan ikyɛng fi shim ide kɛbɛs ama, ini nↄↄk itɛrɛk iyɛ awo nek, itsↄm anet kyem a tsɛk itsↄm har nek, itsↄm anet kyem a tsɛt itsↄm har iku kyem natson ishim ti di barang. Ayit ishim ibarange kashon kashone ↄng ni din kudaam bi kuda nↄ ayit iyɛ. Kudaame hark u bi ku sak akɛk har atɛ sot a kpatang ma nek atsin tsɛt ibarang, ashim a moon ice wu nakɛk ki wudi kak fɛbɛ itsↄm aku nat, iwu shima sɛ itsↄm a nat ayↄng e na-na tɛ na tsɛt iren ikak fɛ <hesitation> adiki barang itsↄm ifu me ni di nɛ tsɛ na dun adakunom. Nek anↄng, itsↄm ba be ni tɛrɛk iyɛ awo ko ni kuro. Itɛrɛk iyɛ nes arↄ dakunom. Adakunom <hesitation> aki te yit kɛbik wu ayit iyɛ yit. Kabik wu ne ka ki nesek yit itsrɛk iyɛ. Kabik wu ni kucɛɛt adakunom, kea gu net e yↄng bɛ tɛrɛk iye makiyi. Anet fɛ mono ice na banet adakunom, anet fɛ ras a zumun- a zumunta imoon ice naba-naba net adekunom, anet ↄng yet afi tɛrɛk iyɛ makiyi. Ama ayↄng fɛ atusung itsↄm kyɛk, iwu shim y anta wu kyɛk in fɛ zatse, tↄ ase yit kudaam makiyi nek ntɛ a zatse ban gang awe. Nta zatse kuma in tes anet ayɛt agam. Ama nta dɛkunom, ina bɛ ni tɛrɛk iyɛ. Adakunom fɛ nayit kufumung wu fok iwu, nkↄrↄk ntek fin bɛ ni tɛrɛk iyɛ nes arↄ wu, da innes azeng azatse wo. Nek anↄng, itɛrɛk iyɛ yit, wonni won ninabak yit ayɛ yit sak arↄ dakunom. Iwu ne hin nɛ-adaki nↄↄk yit itɛrɛk iyɛ. Ba fok itsↄm ba. Kufumung adakunom fɛ fok ni ntere yit adakunom ayɛt ikyɛng fɛ-fi iwu ki nↄↄk yit ikyɛng fi wu ki nↄↄk yit iki kyem yit. Nek anↄng, ke ngↄng, ke ngↄn tsin bɛ kyɛng kak hyithyit atut, tↄ, won tere dakunom mi de ibi <hesitation> tarak <hesitation> ke ngↄn fok ma ngↄn sɛ tɛ re wo. Adakunom wu ne ren ikyɛng fɛ-fi se kpaf fɛ ad aka nↄↄk ide. Adaka nↄↄk ide kpaf ki zene nye anↄng e me. Nek anↄng, imi tsin run kɛma fok itsↄm de ibɛs ni tɛrɛk iyɛ wo. Ba kin nye kushop kukɛk anↄng fi ku fɛ fok-ɛ-fok itsↄm-n-da ku nↄ-da ko ku nↄↄk itɛrɛk iyɛ, a tsɛ tsɛɛt itsↄm, atsɛ tsɛɛt itsↄm. A bɛ-a bɛ sot akↄn wu a moon kw ni shɛrɛp banet awo, bat se wo, wɛt atuk kak, ba bɛ b aba nye iku ariwu, ban ye ku riwu, a tot, a tot daga kɛdiding har kahywe vita net fɛ bɛ ku te show, vita net fɛ bɛ ku-abɛ tos ariwu ngma fok ya ikyɛng fi ten a re won in ku sɛɛt mo ayɛt anake ngma wo. kurɛk fɛ ba-fɛ banet moon ice ni zen iku, banet moon ice nɛ-nɛ ba rung kurɛk vita net fɛ bɛ ku moon, fɛ bɛ ku rung kurɛk. itsↄm wu ma ba ikyem ku rung kurɛk e ↄng awo. I kyɛng e ku beseng iyɛ wane, atoos, atoos, atoos, a fɛ imi di fok itsↄm hom de-ide ne idi ki nↄↄk itɛrɛk iyɛ, ikyɛng fi in shim ide ne idi ki nye ne, wɛt ikyɛng e ni nye nɛ nↄng kong in nye ku kong vita net ↄng fɛ-fɛ bɛ bakat ni mi nↄng ikyɛng e tit e nɛ nↄng kong ɛ? Ama-ama anↄng fɛ da nɛ di ren a di te kutsitsɛng kong. Akpa monoso ice na banet kong, banet kpa kpa serese bakat bakat ni wu kong nɛ ba ku sɛs mo ni nkyↄrↄk fɛ se ne. Ayɛt anↄng se <hesitation> akpa nesek itsↄm nɛ banet afɛ kai, ashe itsↄm e deng ba ide bɛ ni tɛrɛk iyɛ awo. Nek anↄng iwu ma bɛ di sɛ itɛrɛk iyɛ itek ifi gang e fɛ adi sɛ kusot kutek fɛ iyɛ wu tɛrɛk kong wane Se afɛ kai, ashe iwu kin dune ni mɛsɛnge. A’kin yes fok a tsↄm wu ne ada ku tarang i-nda ku nↄↄk itɛrɛk iyɛ, se fɛ di itsↄm e ba iku nↄↄk itɛrɛk iyɛ awo. Ashe kusot kukyang na banet iko ne ku be ni tɛrɛk iyɛ ba itsↄm awo.